ס'דא מאונט עווערעסט, וואס דאס איז די גרעסטע. נאך דעם איז דא מאונט וואשינגטאן. נאך דעם איז דא די האדסאן ריווער. <hesitation> וועלכע נאך ריווער איז דא? ס'דא אסאך.